Ñy raha nisy tamy tantarany Giresy: ñy fiandohany ñy revôlisiôna Giresy taminy ñy tao raik'amby roapolo noho valonjato ñ'arivo, nanomboky ñy fañafahany Giresy taminy ñy fanjanahantany otimany, zay naharitse tañatine ñy efajato tao.